Mi eman himbe je mi lari do mari de'itaare, mi suba goddo gotel mi yona mo min yaha sera mi yeccha mo min mi kodo on ha wuro mabbe, useni o valla am o tindina am hatoi babal mi tawata hukuma lesdi mabbe ainobe himbe, ngam mi yidi mi yeccha be min mi kodo on ha lesdi mai.